Lina tejan nakanchí tnale yexo'o, niñe numenchí, intela ñatuu luz no iyoo ni ñoo ñona ñoxo'o, kandixo ani'ó nanoxo ichí kava'a tevixna iyo takayena telanñaxhió, nanio kaka ni'ó kanixo takuxo, yo'olo niukanixo oya'a lakalaxo ti'á dekonoxo koxo telate xhikoxo xhinu nuyeni ya'á, telixna ña xhivixna teyeiyo licuadora yo'o, yo'o luz há yotetaka chana talakuaxhi, kuexhi avixna tela tekontiñachi nantu takachiñaxi nanti'i xo'o.